Aspiratera, raha mitroka fako na lotoloton-draha agnaty tragno. I raha lavalava zay izy misy molotro zay mo bo- misy boka rivotra. Izy ka fa brancher-nao amin'ny courant igny izy, <hesitation> ahodikodigny ao agnaty tragno avakeo io rivotran-draha aminazy io, mitroka fakofakon-draha jiaby na poussipoussière jiaby agnaty tragno ko.